Nai bula ne ia hataholi la lanaden bula kedo mahaak no nai bula ia hataholi islam a rayakan fai idul fitru no hataholi luma boe paken neu liburan.